T'ringrasiu propi, <hesitation> ses staita ün agiüt impurtant, l'as agiütame a truvé üna solüsiun për cuesto problema, ses propi üna amìa, ün'amiza ëmpurtanta <hesitation> sai propi pa coza farìa sensa d'ti